Ajan este pues meawan uu cayaku por ejemplo arlek este de lo que mas aldo operan lar este pieit piet que ayak guesh por ejemplo majaw ñiñey alok tristo por ejemplo guashanti corrael ajaw cuej amon guech a vece al chitiuld show arran gundom majoiy mapeyin arlok matonchi arlok a piran ki pit ki sot to make mimian atimacol tiemp y arlok viaja pey aperan de que guesh añiuñey putke gunlan gundon porque anguñe cuesh amunguech altield pilan apey mucho a vis este niñey ñey por ejemplo mintras nashuey masa de que mejan mucho anok avis y biuld anol tiuld nipelan lamajaw mapield buenol nowel mi miaj gueja arlek guiji kiut o cueja nonguech iñaperan de que piutke pues a veces chitiul ja narloj trist queja akichey cuejin de mongoy a ñiuñeke nosoc alti corrol an boch o cuej o cuej a mongoch y pues que familia bitiew la am majaw la am mayam queja apera ap pues najñe ke kemi petta pey mucha vista pey masa ñuveu cuej loke amonguet guma cuit niumay entonces pues aj este. Peit que nañie loque ñiu nara ayak isi tield ni mian que arlok triste arlok cuej atoto wand a veces aperan de que hasta aveces guman guiey miet porque ajaw de que mi meaw marlok triste otoque ni tan umbajs lon mundon manti corrol olon mondol mi tiempo a veces este pieyque shi tiuld ni cam bombaz este mimeanki ñiuñeiro alchi tiul ti majier a veces ashey mumal majaw miu meama majaw niñeiru majaw iñi moda arlok tris hasta iñiu cuchuchu ñey an mi linda tied majaw arlok tris porque ajaw de que pos nosoco lan gundon lan gundon litield lan gundon majoy y el tield hasta a wesh a apmobi tiche este niuñeyo a manchiep majaw porque pues aya guchuchu aya loque ti mamun wech niñeiro y atotowand mich que shuguaye ayam miñey y atotowand maki mich mich que a shuguaye ayam ñiuñey ajaujaw abield ñiu pues la am majaw manchielp <noise> y gueshajaw de que ñiey nandow antowan chi tiuld ni can ñieño y hasta a veces mi mi pa mi bield a palosh ñipeland gumandiel mam aculki niñeimo mapey ma masheymo mapayo ma bielño gumam porque ayam ñiuñeiro entonces. Pues ja tanto pet tanto mich ajeru meatsut towand naya yacu lo que guño cueld loque ti mamon guech ñiuñey.